<hesitation> Argõntiina kotsilõ ma jälki tiiä õnnõ tuud, et sääl um ka kõva jalgpall. Ja nä ummaq maailmameisreq olnuq mittu kõrda olnuq! Ja sis om viil, et Argentiina tango om määnegi tands kah illos sääne tundõlinõ. Sääl ommaq naid miistandsjit kah peris pall'o ja ägedit ja ilosit.